Quiooꞌ na cantyja ꞌnaⁿ ja cwilaxmaⁿ quiooꞌ na jndo̱ꞌ nꞌom nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿ canjaaⁿꞌ ee na jooyoꞌ ñequio na tjoomꞌ cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ quia na maweꞌnaꞌ cwilꞌueeyoꞌ ljoꞌ na nlcwaꞌyoꞌ tjoomꞌ cwilajndo̱yoꞌ chaꞌtso nnom ljoꞌ na nlcaⁿnaꞌ jooyoꞌ ꞌiochati ndoꞌ cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ ñequio na ñecwii xjeⁿ ndoꞌ ñequio na ya xjeⁿ mati nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii catsueꞌ ee na calueꞌ cwitajnaaⁿꞌyoꞌ tyꞌoyoꞌ ndoꞌ jeeⁿ cwiqueⁿyoꞌ cwenta ljoꞌ na machꞌeeⁿ yuu na wjaⁿ ndoꞌ meiiⁿ xjeⁿ na nljooꞌndyeyoꞌ cwii joo maxjeⁿ cwijaañjoomꞌ nꞌomyoꞌ nato ndoꞌ cantyja na mateijndeii ndyuꞌyoꞌ jooyoꞌ nnda̱a̱ na ꞌootjaayoꞌ jndye ndoꞌ maxjeⁿ nlquieyoꞌ oo maxjeⁿ nliuyoꞌ tyꞌoyoꞌ mati nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii snom majoꞌti juuyoꞌ matseixmaⁿyoꞌ quiooꞌ na jndo̱ꞌ tsꞌom ee nncjaawajnaaⁿꞌyoꞌ nato na majaañꞌoom tsꞌaⁿ juuyoꞌ xeⁿ na macaayoꞌ jnda̱a̱ ticwii xuee nncueꞌntyjo̱ na meiiⁿ tacaⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na jaantquie juuyoꞌ sa̱a̱ juuyoꞌ maxjeⁿ wjaayoꞌ ndoꞌ nncueeꞌyoꞌ yuu na maxjeⁿ tseixmaⁿnaꞌ na natooꞌyoꞌ.